सबसे पहिले तो सुभा चाय और रोटी और फिर उसके बाद कॉलेज गया। फिर सीधा शाम को आऊंगा घर उसके बाद खाऊंगा खाना।